Le famelan-keloka zaigny ilaina aminà bisiky tsy hisara-bazagna igny ohatra misy olo na tsy havanao na havanao magnano raha le tegna tsy tianao igny raha mifôgna izy anao na navôsera be mankôry fa izy kô tianao zegny le fi- le fifankatiavagna ake igny, anao lasa mandefitra fogna de igny le famelan-keloko.